<noise> Utafauti wakwe sasa hivi, <noise> wazipa kwa sababu maisha ya kipindija sasa. Utafauti na maisha ya kipindija chanko lelo chichi. Kwa sababu udumasa ya kielimu. Udumasa ya kielimu ya langumutu. Angi kufumukubi jiju. Kunye kanizi ya mkula mpakaku. Laki pono utuize tuwa kumana ya tuwa kulapali ponga. Kwayo ingati udumasa ya bola zaidi kuli kuchipindi chichi ya mana kwani. Ati kiafia bidebide. Kiafia bidebide. Udumea kiafia. Antutumupati. Udumama pema sana kuli kuchipindi chichi. Kino, kino tuwa kuzele tulichichi. Pampiti papa maru wale hatabu zile. Nga kuchipindi chichi. Kwa sababu, kuchipindi chichi maru wale yabura. Wasababu, sijie tuti mungu sanyugwa. Antutu wabura kani. Wasaba pampiti ndi umuru wale hiza. Pampiti umuru wale unua lipo sana sana wala sulua. Sulua yange mwali, sulua yange wali wiza panganda. Chimata kwa mzazi ya masa makikalewe mkufihalo. Hili, hafuno, ufumewa hapo udawemu ana. Nga mwele kupijiji. Sulua ndiwa toke umunga anda. Kwali dawaz ya kenyeje. Zina yafu danga. Nazimuangufuma. Halafu pabu kwenye, sio kwa mbange mwikali kumikusa njikwaya anto, hachi kutake, we njia kutishe mwikali mwenganduku. Ya kulumutando kubihalo, hakuno mkikalenu mzazu wa kukubihalo na mamako. Pako panuachapa, tinapasa, panuuchuwele. Kusimpele. Impele zizi, ziari, zine. Yani mara kwa mara. Ya kuna ni, ya ku Kwa litu, tutudatu mwitua tanji Kalifu, Kalifumu. Yani kwetu lipo. Tukamela, tukafika patu kundi. Waka wangu, waka nani? Waka kukunyula kakazwa mazila ya zile. Malindi wana ni mbabako wa Londa, Kalifumu. Yawi imba, Kalifumu, ino maiza chute. Pasi ngu wangu fuli liimpele, zizi wazifula sana. Ngange kukumanti ziliimpele. Mbili Londa, mbili yampele bibi. Halifunia mbanga. Mkuse mungu eluru wale uo, na uvuangasile. Lakini taichi dingulo.